सलाद बनें ची फ़ल और सबजियान दू हैं बनें। सबजियान सलाद तो सुप बनें। कि पेहलटा मिर्च खाल देनें गूबी खाल देनें। जो भी कास लिगा तो सबजिया खाल दें। खाल ची सुप तेरें हम घाल दें। जो फ़ल वाले सलाद तो तेरें हम कहा केलियों ने सेफ ने धर्बूत ने जामफ़ल ने सेफ ने सुप हीं सब घालें। ने होसा करें सलाद बनें। तेरें हम कहा सबजियान ने सेफ़ल ने हीं सबज़ घालें।